फलूँ नौ सेब केला, संतरा, अंगूर, पपीता, अननास, तरबूज़, कीवी, आम, लीची, चेरी, अनार, जामुन, मुनक्का, अमरूद, नास्पति, बेर और चिक्कू।